إني <hesitation> واحد كويس حجي محترم، <hesitation> أجف معهم في الشدايد، إذا صار واجب والا شي تلاجيني معهم على طول، <hesitation> شجاع أي مصيبة تلاجيني معك، مهما كان نوعها حتى إذا الغلط عليك بتلاجيني معك وفي ظهرك، وما يفرج معي مين معه الحق ما دام إنك إنت خويي راح أجف معاك.